Dmy heftir sa nera nemi magini hale uru ni aram mi futdan be lim tu god. Dmy mi sodi hale uru man, den den kala komi sodi pad nera no yi nangi. Dwa dagadon tomi lim timi hefti koto yi zemi hote lim gal man nera no yi nangi. Den den se mi wurti naku yi magini hale uru.